Manfaat pasport mane nako <hesitation> o kia <hesitation> ngone sebagai warga negara indonesia nako setiap wo tagi luar negeri oka wajib <hesitation> wa- wa- wa pe- wa coho manege pasport, jadi manege wa urus kantor imigrasi oka, sebagai syarat perjalanan <hesitation> wo- wo supu dari indonesia menuju negara negara luar, seperti tadi ka ngano yang tu- ta- to temo manege ta ela singapur de malaysa. Jadi, pasport manege sebagai kartu atau identitas diri de o kia o kia sim ya, sim perjalanan, nako demena bisa wo tagi wo supu keluar negeri nako meiya manege i dadi ua wo- wo tagi luar negeri ika.